ווי אזוי מ'קען באקן ברויט, איז גוט צו נוצן יועסט אז ס'זאל קענען זיך אויפבויען די ברויט, ס'זאל קענען וואקסן די טייג, און <hesitation> און נאכדעם ווי מ'מאכט א גוטע רעסעפי און מ'פאלגט אלעס אויס דעמאלטס דארף עס זיין גוט.